Perimet munësh me i majtë n'frigorifer deri n'shtatë ditë para se ato me fillu me u prishë. Po disa perime, si patatet edhe keptë edhe hudrat për shembull, ato rrnojnë ma gjatë nëse i man në temperaturë t'dhomës, mos me i shti n'frigorifer. Po sallatat edhe patligjonat duhet mi hongër ma shpejtë se ato prishen herët.